لو كان بإمكاني اختيار قوة خارقة راح أختار قوة الشفاء السبب عشان إني أقدر على شفاء الناس من الأمراض والألم، هذا الشي يمثل هدف نبيل بالنسبة لي وشي مفيد جداً وأقدر إني أجلب السلام والراحة والأمل لكثير من الناس الموجوعة قدرتي بشفائهم راح تمكنني من مساعدتهم وتخفيف شعورهم بالألم.